सुवा एक सुन्दर जङ्गली पक्षी हए । नेपालमे खास करके रैठा, मंझा और टुइँया सुवा मिलत हएँ । संसारभर करिब ३९३ प्रजतिके सुवा पाएजात हएँ । सुवा एक सामाजिक पक्षी फिर हए । प्राय: जे सुवाके समूहमे बैठन मनसे लगत हए । सुवा आदमिक बोलि नकल करन गजब सिपालु होतहए । रङ्ग बिरंगके सुवा खुबए सुथरे होतहएँ । तबही आदमी सुवनके घरमे पिंजडा बनाएके पलात हएँ । सुवनके विशेष विशेषतामे रंगिन पखना, आवाजको नकल करन क्षमता, तरबार हानी पुँछ होनो आदि । सुवा हरे, पेरे, लाल, सुर्माहोँ लगायत कैयौं रङ्गके होतहएँ । रानाथारु भाषामे सुवनके पढ्न ऐसे सिखात हएँ: वनमे रहितो वनफल खैतो, खैतो सितल पान, आएपडे काठ पिजड़े लेव रामको नावँ, राम राम कहओ पट्टु । राम राम । पढ पढ पक्षी चतुरस जान पढौन पक्षी सिर भगमान, राम राम कहओ पट्टु । राम राम । ऐसे करके सुवनके रानाथारू भाषामे पढात हएँ । सुवा बोली भाषा सिकनो विशेषता हएँ ।